Gny isakinay menakavy ao zao mandeh dimy mianaky, gny <hesitation> taon'ny raiky zao, gny babandreo mandeha eo amin'ny telo-polo tao maherihery eo, manahak'izay koà moa zaho, de ny gn'anakinay voalohany eo eo amin'ny valo tao, de ny faharoy dimidimy tao, d gny fahatelo moa zany taotao raiky.